Machich këxpë juë chëch da dun nyajnëxoy jue ëch tyam ëjt's jedun t'saj tëjk yo'oy jue a'ax jedun myënañ ko'o yëdun t'saj tëjk yoyëp oy we'en dun xë t'su dun mënaxëp kap jedun.